Lá kuxen nɇɇ jïï e ja ýý laku eli laa <hesitation> dse li laa xé’n, dse li laa jïï ‘moo syy’ diciembre dseli laa jïï ‘moo dse ‘lo jmá’n ‘moo jötu dseli guí’ dse ‘ná’ re kíi’ ráa’ ‘myy’ dxaa dse ‘ná’ kíí’ rá’, ´ná’rá’ re guý’ náá’ ‘mýý’ jiama relí juó’ ere ‘uɇɇ rá’ e sin ‘myy’, jötu la kú kö’ ma dxi lii la’ dseli laa diciembre, enero, hasta febrero, marzo ‘néé’, jö my lii e guí’ kí jö ja ýý jïï edxii ka kö’, jiama’ re kiⱥⱥ náa’ edxii ka kö’ ‘ná’ jmyy guí’ ere ÓIï’ ráá’, ‘ná’ dxi ere báa’ náa’ ka kö’ jö tu kyy la’ ka kö’ mare dxa jïï iää jötu nɇ j ýý e jïï ere ‘lo jmý ka kö’ jï jmý jua’ jötu mý tý my guⱥⱥ’ ere jⱥ jmyy kö’ jötu my líi la’, mali ‘uɇɇ dse ´lo jmý juyy kie jnáa’, jötu dsa bé’ jmyy kö, nɇ kö’ dse kié’n jmyy la gáa’ jéeé juyy jé náá’rá’, la’ bá lɇ ‘uɇ je náa’ráa’ jná’ ajia’ dxo ela kú e nɇɇ e syy’ e dseli lⱥⱥ xé’n llǿǿ’ sý’ edseli lⱥⱥ xé’n llǿǿ’ syy’ marzo edse li lⱥⱥ edxii jötu e nɇɇ marzo, abril Mááyo, juni, llǿǿ’ junio nɇ mý líi e fa’ e dxii e ‘nɇɇ’ ‘uɇ’ jïï e bi dxii, jötu ja ýy jï jmý ká kö’ dseli lⱥⱥ junio, agosto, septiembre, octubre nɇ jé nɇ nɇɇ’ edxi kiénáaá’ jnáaá’ e jmý nɇ jmyy nɇ edse kié’n e la kú juyy jé náaá’ rá’ jnⱥⱥ’.